मांस लम्बे समय तक सुरक्षित राखणु तैं यूं तरिके अपने सक्दा: सुखाण: मांस कु छोटे-छोटे टुकड़े काट के उ घाम मा रखी दि, एसी मांस कु पानी पूरी तरिके सी निकालि जलु और उ सड़दा नि। धूणी: मांस कू धूण (स्मोकिंग) करणा भी एक बढ़िया तरिकों छ। गढ़वाल मा लोग लकड़ी कु धूण लगादन और मांस कु उपर टांगी देनंद ताकि धूण स मांस सुरक्षित रय सक्कु। फ्रीजर मा राखण: मांस कू पैक करिक फ्रीजर मा राख सक्दु। येन कन सी मांस ठंड मा सुरक्षित रहणदु और महीनों तक अच्छा चलदु।